Pues madyë ëch dun i'ixpë juë yë volante, yë i'ixtë, yë tyëdëkaw, yë tëkëndë, pues yë dun na i'ixpë kom kap mëdyëjk carro mëdyëjk tën juy kapch mëdë ayobëch.